Tal kitakwe, tal mitse, tal ghkarɗe, tal ufade, talthaɓɓe, tal unkwage, tal uɗife, tal tghsse, tal vaslambaɗe, gtal kulukke, tal kwlata kitakwe, tal kwlata mitse.